वशिन्ग् मछिने एतो अनुक है जेन् मने कपुर् धोबो कर्ने बहुत् मने अमर् जेन् दिद्दर् होइ मन हते दि किसु मने बहुत् दिद्दर् होइ मने बहि बहि पर् हते दि कपुर् धोबो कर्ने। तो वशिन्ग् मछिने अनुक एत मछिने होइ जेन्तु मने एलेच्त्रिच् एदिस् होले, एलेच्त्रिच् एदिस् होले अरु तते पानि लग होइ अरु प्लुस् मने एतो कपुर् धोबो कर्ने उसे कोर होइ। कपुर् धोबो कर्ने तते बस् अल्ल् सेर्वे दिद्दे, सेर्वे ब जे लिकुइद् अस है एप्ल गिद्दे, कपुर् तो मछिने होइ दिद्दे, एतो निज निज मने कपुर् तो धुइ केने सोफओ करिबो। अरु जेन अनुक सोफओ करिबो केने एतो हुकयो दिबो कपुर् केत। मने सोफओ कपुर् एक्ल उतरि जुबन लग है किसु मने कपुर् थके अरु है अनुक कपुर् धुइ धि अरु।